Par ibanma wen bos lë'ma gap kwidad di'dz gu'n ine'ma gu'n gu'n gak par ibanma gapma kwidad y gweyma temor chen dios y gunu gun dzi'n bida chenma.